A habdi masin ha kuude a wadi mai, a handini chahu manga je seinete, sattin te jokke heba jango fu a huwa ko buri do.